अंडा प्रोटीन और हेल्दी फैट से भर्पूर हो वाच्छे। सरीर के ताकतला चीकन प्रोटीन से भर्पूर। और वसा कम हो वाच्छे मचली में प्रोटीन के। अच्छा मात्रा पावल जाच्छे अं डा प्रोटीन। और हेल्दी फैट से भर्पूर हो वाच्छे।